بالبداية تحسسو بقيمتو ، تقول إلى صديقي الصدوق ، إلى أبو الوقفات ، إلى اخره - بعدين تبدي انت عبارات الشكر مالتك، أنا كلش ممنون من عندك ، واشكرك ، وعاشت ايدك - بعدين تختما بالدعاء ، بارك الله بيك ، جزاك الله خير ، وهاي ال الشغلات الدارجة